मांस री जगह आपा दाला रो उपयोग करी सका वनमं प्रोटीन री मात्रा ज्यादा हवे। जेसै मसूर री दाल है गी चना री है गी मूंग दाल है गी। चना री दाल मे सब कै ज्यादा प्रोटीन हवे और दूध कै वन्योडी चीजा है गी जेसै पनीर वनमं भी ज्यादा प्रोटीन हवे। आण सबने आपा आपरे खाना मे लाव तो मांस मछी ने हटा सका। और हरी सब्जियाँ मे घणो प्रोटीन हवे।